Mbon yack dhamback kune-kune ghune maa ringi dhii-maa ringi féérine ghune fuu suuwu dé. Dhiiki mo mu la féé yack dhamback mo maa ma di miine nii nkottu nthié. Ghune ngo kuugé. Purké gnoju tiibade nféé nangh waagna ak saane lacki. Ni waagna nkuusumo mu faa afoye, mu la-mu la-ku-mu la rootu yéma mu lan nini. Maa ni ma féé waagne ngo buumo foye, mu dicka dhuusani. Mu la di han nkottu nthié. Ghune ngo gunga, hum.